Jadi engka <hesitation> olokoloq tuwo de ri lalenna uwaiye salainna bale inaritu <hesitation> seddi engka yaseng bukkang jadi ero bukkangnge omonro to ri lalenna uwaiye <hesitation> yang kedua engka yaseng kalapung na yero kalapungnge monro to ri lalenna uwaiye na salainna yero engka yaseng buaya na ero buaya de monro to lalenna uwaiye <noise> <hesitation> engka to riyaseng <hesitation> comiq yenaro co- comiq e monro to ri lalenna uwaiye <hesitation> salainna ro engka yaseng uleq-uleq uleq-uleq e monro to ri lalenna uwaiye sibawa cuppangnge jadi yemanenna ro onnaq olokoloq e monroe ri lalenna uwaiye salainna bale de.